Mihignana ihany za raha hita fa tsy <hesitation> de manimba fahasalamagna le izy fa <hesitation> lanjalanjaiko ihany satria karaha ôhatra poulet zao o tsy de misy fiantraikany ratsy ôhatran'ny fahasalamana fa taôlany fogna zao tsy de hoagniko fa le hegnany igny hoagniko tsara satria agnatin'ny taôlany hono misy le <hesitation> produit ampidirigny de <hesitation> igny mety amparary aminanjy.